Maro koa zany pitsopitson-draha hita am'kapa ao na kiraro. Voalohany zao ataontsika hoe semely, ny hosiny, ny faux semely lafa igny maha-faux semely lafa simba gn'ambany ao afaky soloanao faux semely, marobe zany raha hita ao mbo ahitanao vy koa zany ao, mbo ahitanao lakaoly ma- mampitambatsy azy maha-kiraro azy ary ahitanao cura igny magnome endrika azy hoe kiraro hay sikinan'olo.